أكثر حدث أثر في حياتي كان لما سافرت للخارج للدراسة، كانت تجربة جديدة وصعبة في نفس الوجت، تعلمت كيف أكون مستجل وأتعامل مع ثجافات مختلفة، هذا الشيء زاد من ثجتي بنفسي وفتح لي آفاج جديدة في المستجبل، حسيت إني أكبر وحسيت إني أجوى بعد العودة.